Kassiq tundvaq ummi naidõ vuntsõgaq jo <hesitation> kuigimuudu, näütüses kitsast paigast lätvaq läbi, sis tundvaq. Midägi nä tundvaq viil. Määnegi tundõ, tundmisõ asi ummaq näil nuuq vundsiq, ma ei tiiäki täpselt, midä nä tundvaq.